Ong kukuraku hiya, rorongungun enimoro yaki hekowoning ngowah, pokong kingking roki pehkohra tuhah ong kukuraku, impah tii hiya nohra hoi kukuraku ongyori poking kingking tuheukoni roki oi pau, ro ong kukuraku oritiru kiakia' ri'nono ong pau oiku, aii manni nahah kuu'hetong nii nommai ongi owori inangkong, ho tiwongori tikiheko woki kaikairu worohetonoki ro ho hiya orutiru oh pau oyitong, ho kukuraku tiwori pau oyitong kahakahayiku, tikite heko taroro manni no'hetong ngong pau kukutowotoitong, tiwongori manni roki sipitiwah tii huku o'ko monoihetong. Kiakia'kiteng, kiakia' tikite ko heko aa'rono kiakia' taniworing putah su'koring putah roki aii tii kingah huku monietong, tiko hoko nahah kukah nii ngono ongi nommai owori tii heko paaung kono owo, impah tii huhetong. Roki yaki hoyori ti'rah oi paau. Ong kukuraku roki paaukitong ro manni roki nahah kuu'hetong nii nee ongi nonmai owori, tiwongori roki ko nommai ong kukuraku orutiru paaukitong pu'yeiku manni roki no'hetong, hiya nah paau yah onghe pu'yemuinong. Tiwongori pu'yeihetong poti aii roki huhetong tiko hoko nah tukah, nii ongi nommai owori. Impah mokoworigi pu'yeuku tokuko huku monoihetong tiko hoko ro toku sasorun, horiku nommai sasohetong pu'yeuku tii pihetong. Tiwongori nohungon aii roki riku nommai roki inakitongi, ho ong kukuraku owori inakitongi pu'yeiku riku kuu'hetong. Tiko hoko utoh ngung, rung ngung, kingking ngung tuhah. Hiya toku nii yaki nohungung, hiya toku noi pongusere. Pongusere riku aii pu'yeiku toku hukung.